سلام خويا كيراك لاباس ؟ شا بغيت نقولك اليوم نفطرو اونصومبل نشاء الله, دونك تبغي نفطرو في اونبيونص سينون ادا ما تساعدكش و لا عاود قولي نبدلوها سينون حسب عليا انا عندي بوز ديجوني من طناش للوحدة